<hesitation> Emi mususu dɛ nnyɛ aber baira na ɔwɔ dɛ yedzi kasɛe a wɔbɔ ekyir osiandɛ nsɛm ne bi wɔ hɔ a wɔka a nokwar biara nnyi m'. <noise> Mara mekae beebi a <noise> metse naansa yi mu wɔka afe yi dɛ nkorɔfo hɔn ba- banyin yeyew. Wɔde hɔn ho ka wo a wo banyin bɛyew na ne ho nsɛm pii. <noise> Owie ekyir a panyin a ɔ - ɔhwɛ mansin no dɛ bɛka dɛ ɔwo a ɔbɛtse dɛ aka bi biara <noise> ebɔkɔ akɛkyerɛ n' beebi a dɛm banyin no a ɔyew a wɔdze nkorɔfo no kogu a, asɛm no do twae kɛ a yɛanntse ne ho mpopoe biara biom. Ɛno kyerɛ dɛ nsɛm ne bi wɔ hɔ nkorɔfo ka a ɔnnyɛ nokwar, binom so koraa tum kɔ kɛgye sika efi afofor hɔ edze nsɛm a ɔnnsɛ <noise> mmfata bɔto gua fa afofor ho a <hesitation> ayɛ a onntwa yie. Ntsi <noise> ɔnnyɛ aber biara na ɔwɔ dɛ yedzi do.